Nah aku ade antek tu dengo je wang tue tu amen toboh nak sehat matek e makan wortel, nah wortel kak ngape pacak model itu aku dak tau pulek tapi pesan wong tue bilek kak men toboh nak makan e men matek toboh nak sehat nak nyelang tu jenet penyingokan itu makan wortel, wortel kak pacak dikelola, e nah dayi bentok e kan ye diambek dayi tanah pacak dikelola jadi lemak toboh nak makan e dak makan mata tu la, jadi toboh nak makan e tu lemak manpaatnye banyak <noise> dayi situ pulek toboh dak dak pulek nak payah- payah lagi toboh nak makan ape nak toboh nak moat ape ye kan, jadi wortel tu la lemak nian ontok toboh kesehatan matek toboh tu. Dem tu pulek aku ado dengo- dengo tu di uji ye dayi itu tomat, nah ontok tomat e kak kan ye boah- boahan temasok sayor- sayor pulek ontok pengelolaan e tu dikelola ontok jadi gulai, ntok jadi samal, ntok jadi <hesitation> ulam, pacak galek disitu ontok tomat kak, jadi ontok makanan toboh ontok nyehatke matek itu biaso e makai wortel men kami doson tu galak makei wortel, makai tomat.